भुफुर्कब् एब व्हिते चोलोर, वेन्ग्नि लै फव् मन्से कुहुन्गुन चोलोर्। भे लै, बे चोलोर जहिवय् बोइनेबो सुरन्घक मन्से वुथल् चोलोर्। भे चोलोर ओइनेवे लै पव् अप्प्लिचब्ले जहिये। हने मेन्ब बे चोलोरौ थने बोइनेबो जन्ग्मोने, बे चोलोर जन्गे सुरम् हिये। भे चोलोर जन्गे वुथल् जिहे, बे चोलोर जन्गे त्सन्ति अरे सुकुन् पे बुस्तु बो है। प्रन्दनि हिये, बे चोलोर बन्सुने बुस्ल प्रबो बैने जहिये। अन्गि कोरोऔ, बुफुर्कब् नि एब बुफुर् चोलोर् को सन थन्ग्ब। गुथल् नि चोलोर् ननि म्त्सिनै जहिये। परग् अरे कोरोऔ, गुथल् ननि सखन्ग्फुल्।